Mi yelan maruugo derdiraabe nogas, ngam min vallindira. Derdiraaku beldum masin, on jodan on narra on famra kala ko damata mon pat. Mi yidan be viya kullum mido jodi be <hesitation> derdiraabe am ngam mi nana ko damata be pat minfu mi yeccha be ko damata am ngam min vallindira. vallinde derdiraabe beldum masin.